Väega lihtsä trikk, kuis süüki sääntses värvilidsembäs tetäq, om tuu, et sa panõt erinevit köögiviljo sinnäq sisse. Näütüses salat näge väega illos vällä, ku sul om sääl erinevät värvi tomatiq ja paprika.